יא, ס'איז מעגלעך איין טאג צו האבן שלום אין די וועלט, <hesitation> וויאזוי? איך בין נישט זיכער, אבער ס'דארף אנקומען צו א מצב וואו מ'האט שוין געהאט די ערגסטע און יעצט אזויווי <hesitation> פון דארט זאל עס קענען גיין בעסער און בעסער